Jari injo punnaka biasa kanre-kanreang nu keissea na nu kalukua bahanna bahana injo biasa dikuai lahara injo lahara ya <hesitation> lohe, biasa kaluku baju lohe kalukungnna biasa nasi na bahang-bahangna maraenga injo lahara ya lohe to nunna lohe to buanganna, lohe to lahara juku, rie to dikuai lahara jangang a. punna intu lahara juku a, injo juku a pokona juku-juku nu nganua, jukunu caddi'-cadia na nu to'ja, nu nu beru-berua dialle, baeu-berua di panai battu ri tamparanga supaya gammara punna maeng dihaju lahara kah nu talla di pallu, anre di pallu injo juku a, langsung ji sare naung cukka, nampa di lauk kaluku di sare to i pole ce'la, di sare to pissing, punna lahara jangang injo jangang a ditunu i loro, di tunu i loro nampa di haji-hajiki di piu-piu, di sa'la buko na na assingna nampa di sare to'i boyang naung kaluku maeng disare kaluku, disare to i rampa-rampa marenganna, biasa ada taua na lau'i anu e puso loka, na lau'i puso loka, e biasa to alau' E <hesitation> numaing mi injo di lau pakunjo di pasigarumi naung maeng dipasigaru poko na agenna ta sicampuru asena bambangna injo jari pertu'i pole na injo punna ba'juki la anu lahara juku' pada to' ji injo punna maengmi dicampuru ngaseng bahang-bahangna ni pasigaru ngasengmi naung, punna maengmi dipasigaru ah maka mi di kandre na pakunjoi kulle mi di di kanre kulle mi di ni anu kulle mi di saremi ri taua bage-bageang